<hesitation> Karazagny tabalaky haiko, zaho tsy de mahay karazagny tabal- karazagny tabalaky, tabalaky defa tabalaky zay avao fahaizako azy fa lokony angamba ro samihafa: misy tabalaky mainty, misy tabalaky mena, misy gny telo volo.